هنروي النباتات بكمية كبيرة من المايه في فصل الصيف لأنه بيحتاج كمية كبيرة بسبب انه ممكن يتعرض للجفاف بشكل اسرع من الشتا ويفضل انك تسقي النباتات الصبح أو بالليل عشان ال- المايه دي ماتتبخرش والنبات يجف وتوفرله ضل كويس وتهوية مناسبة وتهتم بالأجواء بتاعه.